Woth kkopas tunen wonn dhibiaf hin midhafamthu saa haghariii wonn akhanii Lilah dhumes dhorgh faa wonn akhana than ishin kharkharthiii wonn tun atam kharkharthiii yenen wonn berre birian dheken thaa ishin dhogrthithi jirah yaani wonni qilesa faa wonn akhii berre bisani faa Jiren wonn akhana than ilalthii ishin dhub dhumes faa ilalthe wontan chuchughusithe qiles khun atam Jira woo boken hirobbmuu wonn atam itha muu akhan ilathi huji taan